New York eru að vekja mikla athygli og hafa

lofsamlega dóma þetta verða alls átta tónleikar hér í þessu nýja og framúrstefnulega húsi

hefur lýst þessu sem stafrænu leikhúsi hér eru gerðar miklar tilraunir með hljóð og mynd og það eru fjölmargir íslenskir tónlistarmenn sem fylgja Björk alla leið hingað til New York meðal annars Hamrahlíðarkórinn sem leikur hér stórt hlutverk sko það var fyrir tveimur árum síðan að við vorum beðin um að syngja inn á plötuna hennar og já í rauninni fór bara boltinn að rúlla eftir það það var ekkert mikið að frétta kannski fyrr en núna í vor þá fengum við þær fréttir að okkur að okkur við fáum bæði að syngja okkar eigin lög og svo fáum við líka að syngja lög

eftir Björk í útsetningum fyrir kór

að við fáum að

smá við fáum að að vera með smá grímur og eitthvað sem aðeins tísar inn í

hljóð og mynd og alls konar en íslensk tónlist í forgrunni einmitt þetta býr til ákveðinn kontrast

ættjarðarlögin og þetta líka konsept með unga fólkið af það er í rauninni svona beisið í hennar

framtíðin í rauninni loftslagsbreytingar í lokin á tónleikunum kemur til dæmis fram myndband með Grétu og það er í rauninni svona gegnumgangandi í

fram framtíðarhorfur og við sem unga kynslóðin við erum að reyna að gera er eitthvað sem er alveg nýtt í rauninni það er alls konar verið að blanda saman nýjustu tækni

öllum vígvöllum

hljóðkerfi sem fer allan hringinn kringum salinn þannig að hljóðin koma úr öllum áttum það eru ótrúlega flottar

alls konar þrívídd og dæmi og búið að gera sérstaklega rosalegt myndefni fyrir þetta á sviðinu er svo líka einhvers konar svona kapella sem hún fer inn

alveg ótrúlegt sánd og bara þetta er alveg dálítið magnað þegar

allt komið saman músíkina sem við erum að vinna með og útfæra það í einhvern nýjan búning og og fyrir nýtt nýtt sett af tónlistarmönnum það er náttúrulega alls konar sem fylgir því útsetningar og æfingar og hitt og þetta já það er svona það sem við erum að reyna að gera hérna segðu mér frá samstarfi þínu við Björk hvenær hófst það og er búin að vera í svona fimm ár með henni í

að taka upp plöturnar og vinna það efni og alls konar tengd því og svo núna er ég búinn að vera með henni undanfarna mánuði og ár í þessu

og bara æðislegt samstarf hún er mikill heiður að taka þátt í þessu og vinna með þetta efni

er Björk harður verkstjóri

þegar kemur að því skapa þá er hún bara æðislega góð og yndisleg og ekkert yfir henni að kvarta björk hefur talað um að þetta sé einhvers konar stafrænt leikhús þetta er flókin og mikil sýning en það eru mjög sterk skilaboð í gangi já og það er

hún hefur blandað sér inn í umhverfismál til fjölda ára og við

þekkjum það mjög vel á Íslandi hvað hún hefur lagt sig fram um að

sér heyra með umhverfismál og það er komið mjög mikið inn á það í þessari sýningu bæði bara í gegnum boðskapinn sem er hægt að lesa út úr lögunum en líka bara bókstaflega gegnum ávörp sem eru flutt á sýningunni það er mjög mikil von í sýningunni og tónleikunum og þessari nálgun og

kannski einfaldast að segja bara kerfið sem er í gangi núna það er ekki að virka það er að drepa okkur af hverju ekki að prófa meira nálgun eða kvenlega nálgun meiri sátt við náttúruna og og samfélag ekki eins mikla græðgi þannig að það er mjög mikil von og vilji vilji til þess að búa til einhverja

getur mögulega alveg virkað ef við bara höfum hugrekki til þess að prófa við byrjuðum að taka upp með Björk í september tvö þúsund og sextán þannig að við byrjuðum að kynnast þessari útópíu þá þannig að þetta hafa verið tvö og hálft ár og svo núna höfum við kynnst þessum nýja heimi

mér finnst það vera bara næsta stig frá frá þessari hugsun það eru þessar allsnægtir í náttúrunni sem er eins og Melkorka var að segja þetta er öðruvísi nálgun á hvernig við getum lifað og látið heiminn virka í rauninni alvöru æfingar hófust í janúar

stífum dansæfingum í svona tvo mánuði eða eitthvað tvo þrjá mánuði það er alveg mjög krefjandi fyrir okkur en við erum ógeðslega góðar er þetta mikil áskorun að dansa og koma fram í miklum og sérstökum búningum já það er mjög skemmtilegt líka truflar það ekkert spilamennskuna jú og kannski við þekkjum hana við erum svolítið að stíga út fyrir okkar þægindaramma og út úr því

verður til eitthvað alveg nýtt eða við